Vaa vuravuraoro unouvere vosa apeisi vare <hesitation> varetea iare avasa auepau raa eiraita vurarogopari ora voviova tapo vuravurasa aeia saraiva oisio apeisi, apeisi, apeisi, apeisi keravaoi ragaia, ova <hesitation> torevoko-pai vaoia, vo saraoiava oia ra ragaia oisio. Oire veivaro pau <noise> vearoa toua vo eva vearovira ragaita avapapere. Vosa apeisi vosa apeisi vaa, vaa puraoroita uriovere voeao irapairara otaevurovu uva oisio piepaiveira. Viraraga kasitovu voragava atoipa. <noise> Varataia osa varaia evaraita siovaraia toupaive vo oavu purarogoivere kastovu. Kastovu iava vova atoia, oire vavoisiore avavere aus rotu siovaraiaita evoa vaa purarivoi varireita vearopiea rutu oaia auerorutu. Pereseri ara rutu oupaoro uriouvere raa evoava viapau, viapau oavuavu vaiei raa oaira apotapasa ari auerorutu evara ousivo. <hesitation> Oire eisvi. Apeisi oavu kerapaoi. Oapeisi raa vearopievira vaa pura evoa taporo vavoisiva taporo saraia vokarivere oisio oisia vaia. Oisio oisio ruipaparai raa vovio oura <noise> oire vavoisiovaita aue purapuraivere voeaoita irapairara raa oisi eisi pieoro uriou viapais oisio raa, akukuvira raga ari aueroia vokarogori vo voeao irapairara visii voearo irapairararo raa evoa voka rogoro uriouvere osia ragavira avapere. <noise> Oire evoa vaa vuravuraoro urioai auero rutuaita era vearopievira vei varetepiei voo aus rotu. <hesitation>